شوف، إذا تبي تسلك حوض أو مرحاض مسدود، أول شي جرب المكبس، حطه على الفتحة واضغط بجوة يمكن يفتح الإنسداد، إذا ما نفع إستخدم خيط سباكة، أدخله ولفه عشان يحل المشكلة، وإذا بعدها مسدود ممكن تستخدم مواد كيماوية، بس إجرأ التعليمات عشان تحافظ على الأنبوب.